والله افضل اتحكم في احلامي. اتخيل اقدر اعيش تجاربه وبغمارات كما اريد. اقدر احقق في الاحلام كل اللي ما قدرت اعيشه في الواقع. واستمتع باشياء جديدة. التحكم في احلامي يعطيه شعور بالحرية والابداع هذا شيء افضل بكثير من التحكم في احلام الاخرين. اريد اعيش في احلامي تجارب ما قدرت اعيشها في الواقع